leddi Egypt ni ko misra leddi Arab en un hamɓe bo ɓe ɓuri yiɗugo be turkon ngelobaji, ɓe ɗo fija gamarleji maɓɓe be labbo ɓe ɗo haɗa haɓa ha ha julurde sumaye ɓe fiɗa bindigaji ha nder sahara ɓe ɗo yaha bo ɓe waɗa camgal be pucci be ngelobaji ha der sahara bo ɓe ɗo waɗa fijirde yarugo shayi ha der maɓɓe nyamugo nyamdu ko fijigo be motaji ko bo haɓugo be labbo.